Kemi u muturi, Kemi u volanti, Kemi rrotë, u piantuni, Kemi vajt, Kemi marmittën ë midhema <hesitation> radhiaturi e pranë tjerët ngë i kitonj.